<noise> tekinolojia ina umuhimu kwaajili, netusaidiayo pata hizi zaasili watuu wapambana. tutashukuru sasa toesa nisayansi na tekinolojia, wantu sasa tatumia simu za mikonoo, kisha tatatumia maredioo, hisasa tatumia umeme, kuitiwa mathii, kuitewa, kila kitu ambacho chatumia umeme. Kwahiyo yaani tashukulu kwahilo sayansi na tekinolojia kukekei kubwayo. Mwahino dunia isasa tashukuyu wana vetu pia tawaombea yaani, waite wakasomee hizo sayansi na tekinolojia ili tuzidi kufaika nazaidi. Hivi vitende mjidole ukutgeza simu maredioo udo kutegeza simu, maledioo, angi kuna solaa, angii kuna m- tivii. Kuna pia tenki sasa tatumia tashukuu nikazi yao na hayo. Lakini sasa tachua wana wasoma wafanikiwa, wantu wasonga mbele hii sasa. Hehawa tenaopia wala hakuzisaidia kugwata hizo sayansi tikae kana na watu hai waweze kutija zoea humu humu taenda kipate wana wakotigo stori.